الطيران يعطيك حرية كبيرة، تقدر تشوف العالم من فوق، توصل لأماكن بعيد بسرعة، وتحس بالانطلاق. لكن الاختفاء يمكن يخليك تحمي نفسك وتتجنب المشاكل بسهولة، وتسمع وتعرف أشياء الناس ما تدري عنها. أنا أميل للطيران لأنه يعطيني شعور بالحرية والقدرة على استكشاف العالم بطريقة مختلفة تمامًا.